Seña ja kuda kutuvada ku ja hora kajaayo in pan vixi te kaa kenta koyo in kuiyo, in kuiya te a jaa nasa sa´ayo ja katuvayo yua yaga kuja tu jinida kua skuada kunida, kutuvada chi jatada kotu jinida kutuvada.